امتلك تقريبا خمس ازواج احذية لكل نوع استخدامه بالنسبة للقبعات عندي اثنين فقط اثنين قبعتين مختلفة اما النظارات عندي ثلاث نظارات واحد طبية والثانية شمسية والثالثة منظرية فقط احب اغير حسب المناسبة